خمسة وربعين شباك في البلاصة لي نخدم فيها ، هي بلاصة كبيرة ، وفيها خمسة وربعين شباك هذاكا علاش خمسة وربعين ، ثما لي تلقاهم اللوطا ، وثما لي تلقاهم الفوق ، وكل شي ، هكاهو مش كما الدار كما لبلايص لي نخدموا فيهم ، مثلا ديما الدار يبدى فيها الشباك أقل اذا كانت صغيرة.